Mifangaro avao koa ny toetrandro a grece ao afa tonga fotoa manintsy igny da somary manintsinintsy maelafaky izay ny andro agny fe misy ora avao koa, fa lafa tonga koa ny fotoan'ny fahavaratsy igny, la mafana i fe tsis ora